جاز ما ته نوښت، احساس، او ازادي رايادوي. دا موسیقي د احساساتو ژبه ده. د انسان د ژوند خوشحالي، درد، او هیله څرګندوي. جاز یوه ژبه ده چې هیڅکله نه پرېږي، تل نوې بڼه نیسي او اورېدونکي په خپل ځانګړي رقص کې ښکېلوي.